Tsy mety zany azon'ny manimba ny ezaka ataon'ny sasany a, dia aveo koa ny sasany a tsy miezaka akory fa mipetra-potsiny.